La verdá es que huendu un país tan nuevu de menus de docientus añus án dau en entangal una coltura propia enque venga d'otrus sitius. Mesmu l'aburguesa o el halloween, que sonin cosas que vienin d'Uropa peru ellus las án enringlau de mó que pareçan más aparentis i más enresestiblis. O el surf, toas cosas que se hazían enantis ya peru que ellus án dau en hazel que la genti piensi que sonin almericanas.